ദിഫ്ഫേരേന്ത് ത്യ്പേസ് ഓഫ് ജച്കേത്സ് അന്ദ് ഥേഇര് ഉസേസ്। ജച്കേത് ഛലി മേലേ ബുക്ക ഫശിഓന് ഗല ആപുന്ദു। <hesitation> ലേഅഥേര് ജച്കേത് ബികേ രിദേ ഗുദു। <hesitation> സ്ത്യ്ലിശ് ലൂക് കോര് ബുക്ക ഛലി ഗല। രക്ശനേ മല്പര ഭുക്ക കന്ദു ലേഅഥേര് ച്ലസ്സിച്। അന്ദ് ഏവേര്ഗ്രീന് സ്ത്യ്ലേ അദവരപുന്ദു ദേനിമ് ജച്കേത്। ചസുഅല് ലൂക് ചോല്ലേഗേ ദൈല്യ് വേഅര് ബുക്ക ജേഅന്സ്। ത് ശിര്ത് ജോദി സുപേര് ലൂക് വരപുന്ദു ബുക്ക നീലി। കന്ദു <hesitation> ഫദേദ് ദേനിമ് യോഉഥ് ഫവോഉരിതേസ്। ഭുക്ക പുഫ്ഫേര് ജച്കേത് ഹൂദിഏ ജച്കേത്സ് ബുക്ക ബ്ലജേര്। ബുക്ക രൈന് ജച്കേത് ഓധു പുര മസ്തു ഉപയോഗല। അപുന്ദു ഓധു സേഅസോന് അന്ദ് ഓച്ചസിഓന് ഗയ ഏദ്ദ। ആയകേ ആദിപുന്ദു ഭുക്ക ഓഉത്ദൂര് അച്തിവിത്യ് വതേര്। വിന്ദ്പ്രൂഫ് ജച്കേത് ഏദ്ദ ആപുന്ദു ഭുക്ക ഫശിഓന്। ആദിപുന്ദു ചോമ്ഫോര്ത് ആദല ഇപുന്ദു।